Wolu siiyaata le ko, leegimoo minnu ye a loŋ ko nka i soto parekisanpulu karootoo. karootoo, nawee, jaatoo, ee kuccaa faŋo moolu ka a laa kinoo kaŋ se periyoodiki,.